باختار النحلة, لإنها كتير مفيدة, وكمان أنا بحب النحل لأنه سبحان الله, بيتكاثر بطريقة جداً عجيبة, في طريقة اسمها التوالد البكري, وهاي بتكون بالنحل, شي كتير مميز, سبحان الله, اللي خلقهم, سبحان الخالق, وكمان دورها كبير بالطبيعة.